Jora ni sapta o ang kwbangma bwthai tei bwthairok chao. Bwthairokni bisingo tongo thalik aple jwngjwng angur bwthwng thaichuk tei strawberi. Ang teibo tarmuk tui ta chamung blueberry tei avocado chao. Khakchangmarok wngkha gajar denta phantok muikhui khera goda moso kiting saichung alu brokoli. Ang zucchini kwchak bean gobi tei salad bo chao. Bwthai tei bwthairokni mix khaiwi chamung bai ang hapta jora vitamin fiber tei wngwi tongnai.